To <hesitation> ma kel məlaghə ko bi gha vəl naməlaghə gha ni za kel zal ko nə gha vel naməlaghə ko zwigə wsa ndəri zi rə ghum wsa shi pa nta kəl mbw ra ya yasə kiv ko kuma kəl yi mayi ko bayi wsa ndər nita susai <hesitation> misali ma lokace mbw məl kəl məlaghə rə na ko nə gha kəl səkə ko ni gha vəl naməlaghə ka nontə ndw na wsa shi pa ghə ziw ni gha na ni panə mbw zəma dʒa ni whulfi səkə gaba ɗaga ni ghə səkə dʒo dʒi ni mbw ta ɗa fa ni mbw hal na mbw ba na ni mbw ta na ni mbw bushi ni mbw tsa yarətə to ni mbw dʒa gha sai ni gha ndər zi ma to ni mbw həy ni mbw rə məl tsa kərərə ni mbw məl bəki sai ni gha na ni panə mbw ɗa kwunti ni kaɓo to ma mbw ra iy tayi ghəntini ni mayi na dow na gha han na tən hadlə to ni ghə zəma kəl kobo bow mbi pw pw pw pwi gha ni ghə həti ni ghə zəma ɗa kuntə ni sai ni gha na ni panə mbw ni mbw məl <hesitation> ni mbw nyi ghətən kwa nkla Ni mbw məl goyo baya ghətən to ka gani wsa shi na ndər pa kəl məlaghə ko kuma ni gha vəl namalaghəgha kibə wsi zhiw <hesitation> ma wsa ra da rə ya nta gha na domin ko shashi ma wa naməlaghəyashi na rə ya vəl wa kai va ba nontwi wsi na dʒa zi na rə mbw məl aure zi sai ni gha na ni kobo ya tsa amma duk da kobo rə ya tsa ma bow ndəra zhi sosai sai hadlə dathi sai dʒa ndən nə gha fa domin taya shiw ko maya shiw nə ngə ni zwigə dʒa kəni how wa məl vi dai dai zi ni nja dʒa kəlma kəl məlaghə ko wsi zho to ma səkə kumari zarafi ra gha ni mbw kəl məlghə pa nfa na dow ni hadlə gha dʒa ɗa hə hə to gha taba na ce wa ha kai kul rə ya tsa kobo ko kuma dʒa wsi ne wa hən mbi wsa shiw sai ni gha ni hadlə ghə ɗahə hə mayi ghətə na tayi ghətən naməlagha kəl mbw ma ha to mma mel aure na wsa ndər zi kibi dʒa tə ghumi so ndw shi gha fa daɗiya ziw ndw məl ndw ra ya ndw məl ghətən abokani mbw ndər ma bow to dole gha na dʒa ka ghətən so ma məl aure na wsa ndər zi kimbi dʒa rə ghum wsa rəya nani.